Lu paracqua è fattu di na manigghia, di un vastuni e di la parti ca servi pi cupriri di l’acqua, ca havi na forma comu na cùpula. Sta parti è sustinuta di un sistema di raji a mità, ca di sòlitu ponnu èssiri chiusi. Accussì, lu paracqua pigghia pocu spaziu quannu nun servi, o quannu servi veni graputu pi pirmèttiri di cuprìrisi di l'acqua di celu o di li raji di lu suli.